Certe mi ne skribas leterojn. Kiu skbribas leterojn en dudek unua jarcento? Mi ne scias homojn, ke kiuj faras tion an- ankoraŭ? Mi ne certas.

Mi ne havas ŝatatan sporton, ĉar mi ne amas sporton.

Ne, la suno ne brilas. Ĉar ankoraŭ unu aŭ du horoj kaj tio estos nokto.